हैमबर्गर मां ज्वो शिकार रौंद, स्वो शिकार कमण्यें रौंद, यो मैं आपते बतौंदू। स्वो बहुत एक महीन पीस्यूं रौंद। तेते भौत महीन तरीका से पीसदन छिन. जे वजह से क्या व्हंद जो स्वो मांस रौंद हैमबर्गर मां, स्वो भौत मुलायम ह्वे जंद अर ते वजह से तेसे कभी पाणी भी टपकद, जन पाणी बूंद जनसि भी टपकदिन। तेमा कभी भी आप पूरी मीटा टुकड़ा नि डाली सकदन। भौत छ्वोटि मशीन रौंदि, तीं छ्वोटि मशीन से ही हैमबर्गर कू मांस पीसदन छिन। अर ते से तब ते मांस ते तेमा कट्ठा करी ते स्वो खांदन छिन।